أحب إن أنا يعني <hesitation> أموت بعده عشان أكون عيشت معاه يعني طول المدة اللي هو عايشها <hesitation> مفيش لحظة تفرق بينا أو كده غير الموت بس.